नेपाल भौगोलिक बिविधता भया देश छ। तै कारण ले गर्दा या को हावापानि ले फरक फरक किसिम को छ। फरक फरक किसिमको हावापानि भ​एले गर्दा या उत्पादन हुने कफि को स्वाद ले फरक फरक हुन्छ। जसो हम्रो स्याञा तिर पाइने कफि को स्वाद फरक हुन्छ, अनि हमरो पहाडी क्षेत्र तिर पौने कफी को स्वाद फरक हुन्छ। यै लाइ बनौने तरिका ले यै का स्वाद माइ फरक परन्छ। कति सम्मा भुट्ट्या यैलाइ, कति सम्म सुकौने यैलाइ, यै को प्याकेजिङ कसरि गर्ने भन्ने कुरा ले यै का स्वाद मा फरक परन्छ। अनि यैलाइ पकौने तरिका कोइ कफि लाइ छाटो पकौञ्या टेस्ट औन्छ​, कसैलाइ ढीला सम्म बनाइन्छ स्वाद औन्छ। तै ले गर्दा यो कफि फरकफरक प्रकार का हुन्छन, यै का बिन्स ले फरकफरक प्रकारका हुनान, इनरो स्वाद ले फरक हुन्छ ।